நான் எந்த விலங்காகவும் மாற முடிந்தால் கடலில் நீந்துவது. நீருக்கடியில் உலகத்தை அனுபவிப்பது மற்றும். மற்ற டால்பின்களுடன் அவற்றின் சிக்கலான சமூக. கட்டமைப்புகள் மூலம் தொடர்புகொள்வது ஆகியவற்றுடன். தொடர்புடைய நம்பமுடியாத சுதந்திரம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின். காரணமாக நான் ஒரு டால்பினைத் தேர்ந்தெடுப்பேன்.